וויזוי כ'וואלט אויספלאנירט אן איבעראשונג מסיבה. איך וואלט קודם געמאכט זיכער צו פרעגן מענטשן וואס ס'קענען די מענטש וו- ווען די מענטש וואס מ'מאכט די מסיבה פאר- וואו ער גייט זיין, און, <noise> און ווען ער גייט נישט זיין אין די פלאץ וואו מ'וויל עס אנגרייטן. נאכדעם וואלט איך אנגעגרייט אלעס פון פארדעם אזוי אז ווען מ'וויל אריינברענגן אלעס זאל מען זייער שנעל קענען אנגרייטן און מאכן די איבעראשונג.